Mmam nya poroh lig lilliga, poro mu’nya page kenan, nya lig lilliga, gimi tigni mina kin fari lig ligga ni yada mun gabni akwai yakamata ki tebe gilli a gari, a ban ki mam koyen gilli, bo suya li gilli, gilli yara dimna ban kuma yanda mu gilli bira ba a mimi gari giti dobe bamburum yara munnȝala bamburum yara wu tobe nȝala ni gimu tigni minam nyinla liga, gimatig ni minam ma nfari lig liggari nfan nken gwal nkaba npag nwong poroh nkaba npag nwong belle bi kin ken gwal nkaba a nfwa mun nya gwal nkaba ni bado nari mu minam ma nkummini yada mu yirin farini pag poroh yin ligni ligga boh muya yunni, mun ligni ligari ngabam yadda mu nfwa ri ɗobni yanda mu nkumni bori bamu yin lig ni liggari kipag poro manang dom nkumamya dom kun yu kun lig nwon liggari munnkeni a lah kin ken bol ligg nwong liggari, munnkeni lah kin yu kun bol nwon ligari giti dobe mawang tineri nbulo bira ba amma nbulo yu nah nkabari dobe manang har har niyuni Kunfwa <hesitation> nkaba ъari bol ba loge bol ba loge nyu nku man ami bengri nyu nkuman gi bama shengmeh, gimu su kumni gimina bamu ъan ndagah a nyinglini a nfwam aya paggi ъi ken pag ghi ъiken na lee nfwa yo a bal kin kamba na na-lee nfwa ъo bari ya balkun na bug mono yamba tigeh minam tukukam ba toh nkuman poro nfwa yam nwukam har nkyamni alah kuma bamburum yaka pag amfani wo yi bamburun yaka kum nwong gimi ya lini, gimun nyeri bale ba ayera lig ligga ka tig niya yo yamuniъa aya logeh tun a wamun yo ka tig tebe bol soro a mi ballo, tebe liga yaka yuni nwong gilli a a-nigeria, liga yaka yunni nwong monlong bi ъike tebe ya tigna yo ya yib ngibiba ya tig yo ka pag gimu mah ba, ya tig yo ka shaglee gimu aya pagge, ya tigna yo ka dobwo turanchi nama responsibility a muro, ya tigna yo kilda paggi mu maba kuma poro nfwa ri ya ni gimu ni shembo yara pagni ba wai ya yib ngibi ko ka pag gi mu maba belle knlama ya paggi wo shembo wo su yimbo boh nlopawlin muru kin nligawun nfwa hali wuru kun nligawun nfwa yawun yara dobna cewa nfwa ri ni yo. Bwa akumo niyo ba ъamu ya yu ya yagni a bugo, kuma a gabo amimi lahwun yirin kumna gilli muyin lihni, yirin kumna gilli muyin nghabi ъike yirin kunna gilli mu yirin ghabi ъike, kun kuri bi bamburumma yakam a mi amfani lig ligga to nya <hesitation> paggimina chewa nyaka lig ligga kuma nyaka gha gilli bi bike, nyaka gha gilli kuma ъoh yamba yere nyer ki gillam gimu nya ligge ki ken har har har har ki pag exporting ye a nȝa, ki shaglee chewa baliga yakan wo amfani, ъa liga ya ka kum mullong ba liga yete baliga be kamata kah ɗob ni ter ba, ъa liga yakam wo gimu ya yakni kuni gari gaba ki daya, ko nigeria gaba ki daya anfani lig ligari gi bunna mu ga kumni a lig ligga gi bunna bike ъo a yinglah aligari aya ъang wubo tebe ki da gi bibila kumya ba nakuni yogwo ko gibira wu ya sugnibiya ko ya korriya kopagbiya gibira amma ъo aya lig ligga yamba ya kiyayina yo, yamba yara gerrah yo a gibadonari ъa aya lig’ligga yara tahna chewa yo ni babira bama shangmeh yara yunna bi mammo gilli liga manang liga manang liga manan ng, ъa ya lig ligga wo muno ya shaglina chewa yo ni batrih ba shangmeh wo muno Ayakam wo niya pag gimu ya temiki niya a lah ga ъo a yakam lig ligga wo muno ya shaglee na y ani ba lawah ba to be niъah lahlah yete ъamu a dobni ayete ba lig liga beng ya yu na kwa har na malbeng gabaki daya ayete ba pag nwong liga ba ya tol soro ka kya nfwa ka lig liga ba gimu aya pagni na doba takngun kawai ya pag poro, a dobna kawai na aya sherteb boyuwe ъo bari bole nwong ghi nfwa ya keni na nama bari ghabi ba, yawuni bho bari wuke nȝugu ko ko mikim na nama bari ghabiya nȝugu ba aya yak, a dobna tebe ka nona yu ka tong gi a bugi bammburum liga kuma ya tigna yo yo dobba tongi ba ъo beng yuwe ayakanu wo nȝugu mu shagni alayo, ayakam wo mikim mu ya ghanibi wo muno wo muno ya kya yib ngibike tebe ka pag amfani wo yi ba liga liga ya ka ger ghi bike sosai sosai a yo ni ku muroma kafin ki kya nȝa a nȝa kuma yara liggna liga u bike <hesitation> ban bari ayete ba ligeh ba yawuni a lah bambur suyaka lig nkaba nwon nȝugu, bike bamu ba gombe ayaka yuwa binisum na kur nkaba na pon wo ginin na akeni suyaka kum mollong abiniya ya ma ayaka kum mollong a binisum bwa kya kurani gimu a paga a bini sum ъa akya kurani yara kumna mollong summa suya kum mollong. Haraji bi ъa nigeria thats revenue suyaka pag generation revenue bi ъa nigeria <hesitation> suyak pag generating reveneu bi ъanigeria suyaka summa suyaka pag gimina a nȝumȝa ayaka ayaka liga ni poro mu base a pagoh a kyo a nda balgi kafin ka fari lig lilliga, liga ko aya ni ъamun tun daga ъamun ya tarina ba lig ligga, ya wabina fare tebe a kya makarantaba ya lig ligga ba, tebe a kya university ba ya lig ligga ba, ъa abolo soro manang ya knmmna mollong mu ъamu yara pagni poro govenatiri yiri kum mullong ri ba ya wuni yanȝu yanda mu mollong nkaba yani kusan dubu shiga ni molong yo ni gige bariba kuma ya lina gilli ba mashengmeh wo ba lahye ba mum nzala ba lahye ayete ba tong gi a nȝaba, liga manan liga manang, tebam bi koyen shine ki koyen fwa a lig ligga bamun ki fwa lig ligga bah mu ya yib ngibi bwa shagiiba eh fwa ge a lig liga liga ya yagna kuni ban ъa aya lige Yara yagna kuni bamburum yara tigna yo ma yara yib ngibi ba, yara tigna yo ma yara pag <hesitation> gimu yara sugni ban ba, ъa aya lig liga, ligari ba kaɗe liga mikim ko nkaba ba, yarah wabina ba kur bele su zur bani, su ngubu su man na mag ya <hesitation> abiniwun ъa amagoya yara bolla ba sagrebo ba aya sagre aya sagre yo ma yok um molong kureni mu ayani a pageh aya yakkuni banburum aya, economy nama pag meeting need ye bamburum, demand ye bam burum aya pag aya kumya ka yag kumya a igmu ayeri yoma ayak a yak nwong molong a bu giya <hesitation> yamuni aya dur ndaga yara kumna nwong mu kyuble ndaga ka nu, yara kumna nwon kibe ndagari ki dobbo gimi nwong nkabo yo a nfwa ki gulo, ya figna mikim yo a nfwa ku gulo ъa aya dur nwong ndaaga yara tana chewa yo ma a shaglo ayakam mimi ъamu bamu ayawo giminna, ъa aya durna ndaga ko ъa a bira wo mullong kurndagari ya wabina ba kene na yakkuni ъamu ya dur ndagari nai nabo nan pag woyi chewa boh mwogwo yiri ghanabo ndaga ko shiga na kene na duro nanona duro boh mu ya yunni kawai na a kumo ndaga yo agbo na e’bole ba sagribo na e’bole ba sagribo yo, gi kya boh lum ayakam wo ndaga yo akam wo ko man yo Yoma ya farina ba, ya yara tahehew eh ayakam wo gimina yo yanina a banina, ъosuya ъo su ya bi namudo nari liga manang liga na kade kawai lig soro ko gimina ba, liga ma ya ka mimi <hesitation> a <hesitation> tig nwong mag gi’ nyong, bah aya mageh gi’nyon ginyong ъah aya mageh dom dom yaka mimi liga yaka mimi liga wo su ngubu, ngubu ma ya wabina ba kya bini keno yanda ya paghe na yag ngubu bama, ъo a yago ngubu nsare bamma boyi ghabo mu babira ka nawini babu a yer mur bamma tebe ъo sagre bo ya sagre ya sagre toh na aya kum awong ngubu ngubu gi kya a mimi boh nwogwo, na a gaba ka wai ngubu <hesitation> gere lah yo, yak ya kumna ya mini boh a kwai boh ъira musu kyonni a lahsum suyawo ngubu twe kusan mal mal tungnun, har luteh maltung nungma bamu a gulli a gulli har a bolatsagre suya lee nyemeh suya lee koman a gimi na ye liga, suya ka tol bike na su kas u kuri suya kum mullong musuya muani <hesitation> gimu suyeri ku su pag wo yi boh su yer kurgi ma suya pag usi <hesitation> tol mullongri na nap ag amfani wo yi amimi gi bado